Jahangal jei mi yahi neeɓaki ɗo Nde njamaɗi ngam mi hokka heɓude baafal, mi yeddi wonde waɗde aɗa waawi ndaarnde. Miɗo yiɗi goɗɗum ngam o waɗi feewi fi jeyɗe, kadi miɗo waɗi waawugol e goɗɗum kadi.